Vatareta <noise> oime ipireriva, <noise> tela pegua, yandambuju va. Yinpegua yanderete re <noise> opita kaviva, jare yaikeiño pipeva, se aketayave amonde se comenaciu baton <noise> jei supereta vae jare oimevi yasutu yamonde vataretava